मेन्यू की योजना बना बड़ी मात्रा में खरीदें सस्ती और पौष्टिक सामग्री चुने बचे खाद्य पदार्थो का उपयोग करे घर का खाना बनाये मौसमी सब्जी का उपयोग करे बचे हुए सब्जियों का सूप बनाये बड़ी मात्रा में पकाये और स्टोर करे ताज़े पाक का सही तरीके से भंडारण करें